Raha mahazo loteria aho an, ny zavatra ataoko voalohany indrindra dia ny manangan-javatra maharitra. Sahala amin'ny hoe trano, ahafahana mampidi-bola